खेलो पर पैसा लगाण से म्यारू विचार की गरीब आदमी जैमा प्रतिभा च वे थै संसाधन उपलब्ध कराण चैंदन। खिलाड़ियों थै दुनिया भरो पैसा मिलदू। लेकिन गांव मा जू गरीब प्रतिभाशाली खिलाड़ी छन ऊ ओर कुवी नी दिखदू।